Pi puliziari lu specchiu basta aviri na sarvietta vagnata e na sarvietta asciutta. Si jetta 'n tanticchia di produttu pi puliziari li vitra, direttamenti ncapu lu specchiu e poi cu la sarvietta vagnata si strica bonu sinu a livari tutti li lurdìi. Na vota livati li lurdìi si passa cu la sarvietta asciutta p'asciucari lu specchiu e fallu riturnari a stralùciri.